אַקְתַר חַאגָ'ה שִפְת פְרוֹמַנְסִיָה הִי וַחַד נְהַאר כֻּנָּא פִי רִחְלָה פִי וַחַד בְּלַאסָה פִיהּ גִ'ר אֶלְגְ'בַּאל וְתַלַג וְאֶשְּׁתָא וְחַתִּי נְהְזוּ רַאסְנָא כַּנְשּׁוּפוּ אֶלְקַמַר מֻכְתַּמֵל וְקָאנַת אֶלְאְדְווַاء דְיַאלו קַתְנְעַאכְס פַאלְתַלַאג' וְפַלְמַאא קָאנַת לַחْظַה הַדִּיעָה בְּזַאף מְלִיאָה בַּסְלָם וְהַחַי וְכֻנְת כַּנְחֵס אֲנוּ אֶלְוַקְת תַוַקַّף, הַד לַחْצַה קָאנַת בְּסִيطָה וְלָקִין בְּנִסְבָּה לִיָּא קָאנַת אַקְתַר רוֹמַנְסִיָה פִי אֶלְעָלַם.